أفظل أن أكون عالقة على جزيرة بمفردي كأنه يكون حاليا لدي مساحة للتفكير ،والتأمل دون أي ظغوطات أو -توت-توتر من وجود عدو، العزلة قد تعطي فرصة استكشاف الذات، بينما البقاء مع العدو بيؤدي إلى صراعات وصعوبات إضافية.